<noise> Biby tena masilo saigna, marangin-saigna zany, elefanta aloha ka voalohany, izy de mahafantatra hoe ity olona ity nagnano rasy anay, ity olona ity sy nagnano rasy agnay, agnatin'izany koa kivà, kivà de mahafantatra hoe ity olona ity a dia avy nambalavala anay ka raha misy fotoana iarovany aminao dia avy izy hagnatona anao, de lambondriaka koa magnavotra olona lasaka agnaty rano, boeza dia afaka mamonjy izay olona tragno raika aminanjy izy raha koa azon-doza.